Vao mahita kolera mena, raha tonga agnaty lohana voalohany, de kolera io kolera magnaitry koleran'ny fitiavagna, aveo ndraindraiky koa izy io koleran'ny lio de zany fahaizako io kolera mena.